أهم المعتقدات بالنسبة لي هي التعليم والتعلم وأهمية التعلم والتعليم، ولو أجدر أعلم الناس شي هيكون هو أهمية التعلم وأهمية التطوير المستمر المعرفة هو القوة وهي اللي بتخلي الإنسان قادر على فهم العالم حواليه و تغييره للأفضل دائماً.